Vambwiwe wakwa, fundu nivoni kuhangi vairima kuni kwiya vairima inji- injilanga foo Kwa randu vengi lee. Ni fundo vavooka vanjironi, fundu nitee nikenavoo na fundu fwairima iikaa amwi naiira hamwi. Nahii fündufua fua- fua- fua gaya hamwi. Ndifofufu wairima injilanga kwa vandu vendi.